पारम्परिक मांस का विकल्प का रूम मा बैगन या मशरूम कु उपयोग करए जे सकदु ये का साथ ही कटहल की सब्जी मांस का रूप एक बेहतरीन विकल्प च